Ewa i lafaoro zany boka matetika zany raha zany matériel ampiasan-dreo mpanamboatra gateau reo: ein! mpanamboatra e croissant reo <hesitation> zaka zany anatiny ao, isitrihany ao, karazana résistance zay anatiny ao manafana zaka io, manisatry tsara gateau reo; de bransena de velomina! _x000D_ Asiana temps zay itiavanao azy. _x000D_ Kara zany